די קשיא איז, וויפיל ספארטס איך קוק יעדן טאג? <hesitation> גראדע, כ'קוק בכלל נישט קיין ספארטס. <hesitation> כ'האב נישט ליב צו קוקן ספארטס. און, און כ'קוק נישט קיין ספארטס. ס'דא מענטשן וואס קוקן זיך אסאך צו, יעדן טאג, און זיי דארפן מיטהאלטן פונקטליך. איך בין נישט פון יענע מין מענטשן.